Rwayɔme ini ho bara mi erɔpe tun.ho ma faransi a surawɛ besa. Ehh wuro we guebin ,nɛzi we lii ba see.ɛpuna gɛrɛl we libini, ehh wati tuanɲa we ɛnli zerimi puyin, awusu a popilasiɔn we santi wusu.